जैसे टोपी की बात आई तो, बहुत सारे प्रकार की टोपी होती हैं। जैसे क्रिकेट टोपी, बरसाती टोपी, ठंडी टोपी, बास्केटबॉल टोपी। इसके अलावा बहुत सारी फैशन वाली टोपी भी होती हैं, जैसे हॉर्स हैट, टॉप हैट। और भी आजकल फैशन में टोपी का चलन बढ़ गया है। सुमा जैसी टोपी भी दिखती है, और हमारे छत्तीसगढ़ में भी बहुत प्रकार की टोपी बनती हैं। आदिवासी लोग भी ये टोपी पहनते हैं।